بصراحة بلدانا تعاني من مشاكل الي عندا فالاهم يعني انو تحل المشاكل الي على الارض وبعدين ويحد ينداغ على الفضاء وعلى هاي الشغلات الثانوية تحل مشاكل بلدا الشغلات الي يحتاجوها المواطنين من عندا وبعدين هاي الشغلات يصرف عليها مصرف زيادة.